Mi yelan mi latta jartinoowo bandu andaado. Ngam duniyaaru anda am be ummatoore duniyaaru mai. Jartungo bandu boddum masin, do sattina jokke goddo heba terde chattude masin je ha o nasti pat be watan gite be do lara mo hakke bandu mako do jarti.